अगर आप सप्ताह में अलग अलग सब्ज़ियाँ खाते हैं। और चाहते हैं कि उन्हें एक सही प्रकार से व्यवस्थित किया जाए। तो आपको यह सुझाव ज़रूर अपनाना चाहिए। अगर आप सब्जियों के मामले में चाहते हैं कि सब्जियों को सही मायने में इस तरह खाया जाए। कि उसका आपके शरीर पर कोई दुष्प्रभाव न हो। और आपका शरीर उससे ऊर्जा लेकर ताकत प्राप्त करे। तो यह सुझाव मददगार हो सकते हैं। दो दिन दाल का सेवन सप्ताह में दो दिन दाल ज़रूर खानी चाहिए। दाल प्रोटीन से भरपूर होती है। जो आपके शरीर में ताकत और मज़बूती बढ़ाती है। कार्बोहाइड्रेट का महत्व आपको कार्बोहाइड्रेट ज़रूर खाना चाहिए। इसके लिए आलू एक अच्छा विकल्प है जो आपको रोज़ ऊर्जा प्रदान करता है। विटामिन से भरपूर चीज़ें आपको विटामिन से समृद्ध चीज़ें खानी चाहिए। जो आपके शरीर के विकास और स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन सुझावों का पालन करने से आपका शरीर सेहतमंद और ताक़तवर बना रहेगा। और आप अपने पोषण के मामले में सुधार कर सकेंगे।